Ega puruda agodada, ega puruda agodada kamai kagana ro'ava ka ra'au kauda eda boe edasia o hepi betdei edaka, o tenkiu, em ra'auna vega vevanai. Okei ema nana, ema nana moni gagana vavaine'una da amagana aena, i'ina maora momo'ai na. Gavana kapea no ama vavaia a'ana gebada ama nagu, gebada ama nagu e'u rumanai, e'u femlida, e'u kauda ama vaonoda gema mai inoku e'u rumanai. Da amaga, da amagana aenai aeniai, paraimisinai da ama gai ama gana aenai ra'auna ama vavaia. Ve'o nana rumanaino ama mia badinana nana a'ana femlina vavive'una. Nana da aura ro'ava vagana aenai vagana bagida abuda e vagana abukai vagana va selabreit. Ve'o ra'auna a'ana mas e'u rumanai va'abia, e'u puruna agonana ra'aunana a'ana rumanai va'abia badinana vora'asi vogana kerere ka veabi'o iven do ona mai emu. Ema. Mai emu moni a'ana nana da vako'ore vasia okei ia kauda ia'adina a'adina a'adada va'abida isagana a'aenanai eda onaurio. Badinana ema kerere ka vepurur a'ana ai gava vavaida, eda maurina da va'eroaina ounanai ema e'u puruna agonana nana rumanai vo'abia. Gebada vanagu, boromada vagavanidia, o abuna ibounanai a'ana vava ididiua kauda vaboenida edamai a'adada osi vimiada vi aniani. Vi aniani miusik da vi pleinda or kauda edamai eda rari, rumanai no va'abia. Nana da vagana aeniai aeniai vaga bugida vakau. Femli vavine ounanai rumanai vamia gebada vanogu. Okei nagunagu da kaudada eda mia da naube. Nagunagu da kaudada eda mia iada eda ogu eda nagunagu. Nana a inuinu ro'ava ounai ai vimia do vi inuinu, gainadi gainadi ge kukuaniva a'adada, karubouna. Nana e'u nana ibounanai a'ana miago'uda. Nana aura ro'ava mia go'uda. Miago'uda a'anai ara'au roava badinana ema. A'ourarova a'adina ema voura vogana apunai vora'au ia'adina ra'auda ia'adina kome'adada da agona ibounanai a'ana nonoa. Ana ounanai ia puruda agodada a'ana da aura ro'ava kauda edasia kagana a'aenanai ae'adi monina kome'agagana na nana aba'unai ko da vara'asi. Nana a'anana rumanai vaka vaka gebada vanagu e'u femli da vaboenida, e'u kauda vaboenida edamai rumanai a'anai virau'au. Gebada ae'adi ira'uda a'agae a'agae da gavadada ae'adi ira'uda, gava gava ko onai nana a'a vavaida a'ada nana vavavai. Ema ourava omaiva aenai e'u rumanai vo'eno, vomai vo'eno e'u ra'auda raem dadai vomai vo'eno. Vomai vo'eno badina i'inana nana e'u pururna agonana isa ra'au ana ounanai. Nana da aura ro'ava ia kauda vaida edasia o # iagana a'anana nana e'u puruna agonana nana vagana paraimisinai vagai vagana inokai a'a emu puruna agonanai voga a'aenanai vora'au a'ananai gavanka vepuru a'anai gavaka vepuru. Emu maurina da voabia va'iro, be ai ogana. A'ana ounanai ia agoda vaida kauda gesia ro'ava o e'u puruna agonana ounanai vigana a'aenanai vira'au o vigana a'aenanai vira'au. Ve'o a'ada rebareba ra'auda okava rumanai mia rumanai mia vo ra'au. A'a kauda voganainidia aeniai paraimisi gavana vugai e klab gavanai vugogo e gavagava anana eda anida ve'o, badina stil vogana a'ana a'aenanai kererena vogavara. Ana ounanai rumanai no vomia ana ounana arasa a'anana ema emu pururna agonana, rumanai no vomia femlida emu kauda osidi rumanai vura'a.